که چیري زه د چاه جیبي بکس پیدا کړم، مهمه دا ده چي چیري مي پیدا کړی دی. که چیري په یو رسټورانټ کي وي، نو د رسټورانټ مالک ته به یې ورکړم، که چیري د سړک پر سر وي، نو و بګورم چې د نفر نوم څه دی، او بیا به وروسته وګورم چې دا نفر زه په انټرنیټ کي پیدا کولای سم او که نه. که چیري پیسي او مهمات پکښې وه، پولیسو ته به یې ور وړم.